Sɛ me nyɛnko bi ewie esuapͻn na onnya edwuma yɛ a, afotu a medze bɛma no nye dɛ, odzi kan no ͻwͻ dɛ ͻhwehwɛ dɛ ͻbɛbɛn nkorͻfo a wobotum aboa no bi nye hͻn a ͻnye hͻn kͻr skuul, n'akyerɛkyerɛfo n'adze. ͻno ekyir no, ͻwͻ dɛ ͻhwɛ dɛ obosua nsaano edwuma bi osiandɛ nsaano dwuma ayɛ adze a ͻdze sika ba papaapa yie, Iyi nye afotu a medze bɛma no.